Nakuu kuenta nama ján onre nakate xuu ndó, endenga lajan nanduxu nama jan nanangu kuenta nama hi hi kuenta yajan hiye'e nduguu nuu tutuján onre ichixu onre naye'e nama ñeján ndono ndanduya ndanaga nduchi yama onre nagan ndexuu ndo janduu nun nanduchí, nama iho nruchi nama ndo kuenta ko'o ndurujan jan chi iho nruchi nama ndodoro nonanda nuu nunama jan iho, onre ichinrojan iho juan nama onre kuenta nakatero ján iho njuanama kunduu ndo'o iho njuan ñama iñe'e, kuan ndakandero kuan cuchinro janró ndenono nduchi nama ndenonu nama iho ndononon iho atuu kue nuu nama jan iho atuu uun anduu uni no'o ihó nakuu kuan ndakatenró takachendo kutichin yanda ndanduxu nama kuenta hi nani kuenta lopez nani nama ndakatex yanduva nguna, ndanu nui ndex ndekon ndekaxualai nduchi kundandu ndaka namajan.